Ny fitiavan'ny olona sakafo anak'iray a sy ny firarahiany an'azy de miainga amin'ny zavatra hitan'ny masony. Ohatra zao oe <hesitation> ny olona zao somary betsaka no tsy tia voatavo noho ny lokony somary <hesitation> mifangaro amin'ny tain-jaza hono. Eo ihany koa ohatra zao ny angivy betsaka ny tsy mihinana noho izy mangidy.